won akhan tunen ishin dhub akha tunen dhubi loll dhoghorthu peace yedhen tun dhubii usalamaa ghudhethu yaani inamani woth dhufee woth jebiyee berre tokkit Bila loll usalamaa hali jua thaa akhana than thaan fedhenii dhub won akhanathif peace yedheni peace tun yaani inaman woll jelathe woth kolfee bilah loll olmeaf bultho isaa khas maisha issa khas akhasin yaani inaman akha dhansaa horre bulah